إن شاء الله بإذن الله إنى أجدر أوفرلك سبعة في المئة من إچمالى التكلفة السنوية من خلال إننا نقلل ال-الوقت ال